أكتر حاجة كضحكني هي الدراري الصغار ملي كيبدّاو يتعلمو يهضرو وكيكتاشفو كلمات جداد. حيث كديرو بزاف ديال الأغلاط وهاد الأغلاط كتكون كضحك، ولا فاش كبداو يستعملو شي كلمات لمعندهاش لمعنى ديالها، معندهاش معنى ولكن حنا كنفهموها وكنعرفو شنو بغاو يچولو من خلالها